Ny fomba fandrahoan-tsakafo mbô hitako mahaliana amy kolontsaina hafa z- zegny de amina resaka fandrahoagna amina tsembok'afo regny, tsy haiko hoe man'kôry fomba fanagnaovagna azy na la man'kôry izy masaka na mbola manta, igny tsy de haiko.